أحس الحفاظ على البيئة بصراحة، لأن البيئة وقت تكون نظيفة في هواء نظيف، بيئة حلوة، أحس خلاص في راحة نفسية، لكن نمو اقتصادي يكون في نمو اقتصادي في الدولة، ما أدري إذا كلامي صح ولا لا، بس أعتقد يعني الشعب يعني إيش أحس إنه ظروفه خاصة شخصية، بس إذا البيئة حلوة بتنفع الفجير وبتنفع الغني، بنكون كلنا مرتاحين.